بوووه عنبوه يعني ها يعني هاي شي قديم شنو هاي شلون اوادم هلون ليش شكلهم جذي في فلوس او لا وين المباني ممكن ترى يعني تشوف شخصيات تاريخية الله باروح الحين استانس بستكشف العالم بتشوف شنو هاي كان قبل بتعرف على الشخصيات الي احبها اكين والله يعني شي وايد زين